Ngëndee ngí këndee ngí abupënar ná ñaan rek nujáku mëndee udee waŋ kay mom ací uyámaţ. Mëndee wul awusáancara dí imáaj mëënkoţëráaţa yul muntumu kañáal. Kandee uliyëk wun unjundan kaleen ñaan rek mandegasiri. Këndee <hesitation> ngëţëb, ŋal kañaw muntum mënjundan kaleen ñaan rek umee kaloŋ pase mom adee <hesitation> ngëţëb. Mënsobela munk kak këndee mul ţí, imee kaloŋ bañaan mee mënsobela uwala láaj. Icëli te mem unú kayuwáabasaŋ ku mëntee mëñáal láaj uwala usobela.